Zùù ete ʒùù ete sa maw ʒùù ete sa taaru, ʒùù ete sa narək ʒùù ete sa gbanaarə, ʒùù ete sa gbasamay, ʒūú sa naraw taaru, ʒùù ete sa naraw-naarək, ʒùù ete sa naraw naarək, ʒùù ete sa naraw gbanaarə, ʒùù ete sa kome. Zùù ete sa kome sa taaru, ʒùù ete sa kome sa naarək, ʒùù ete sa kome sa gbasan may, ʒùù ete sa kome sa naraw gbanaarə, ʒùù ete sa kome sa nara w narək ʒùù ete sa kome sa <noise> naraw gbanarə, ʒùùt taare. Zùù taare sa mal, ʒùu̍ taare sa ete, ʒúu̍ taare sa tare, ʒùù taare naarək ʒùù taar sa gbanarə ʒùù taare sa gba samay, ʒùù taare sa naraw naarək, ʒùu̍ taare sa naraw gbanaarə, ʒùu̍ taa sa kome. Zu̍u̍ taare sa kome sa mal, ʒùu̍ taare sa kome sa etu, ʒùu̍ taar sa kome sa naarək, ʒúú taare sa kome sa nawagban aarə, ʒùù taare sa kome sa gba samau ʒùu̍ taare sa kome sa gba samay ʒùù taare sa kome sa naraw taaru ʒu̍ù tare sa kome sa naraw-naarək ʒùù taare sa naraw gbanaarə, ʒùu̍ taare- ʒùū nare ʒùu̍ nare. Sa mal, ʒuu naresa ete, ʒùu̍ nare sa taare ʒùu̍ nare sa naarək, ʒùu̍ nare sa gba naarə, ʒùu̍ nare sa gba samay, ʒùú nare sa naraw taaru, ʒúú nare sa naraw naarək, ʒùù nare sa naraw gbanaarə, ʒùu̍ nare sa kome. Zu̍u̍ nare sa kome sam al. Sa mal, ʒùu̇ nare sa, ʒùu̍ nare sa kome sa gba samay, ʒūú nare sa kome sa gbasamay, ʒūù nare sa kome naraw taaru, ʒùu̍ nare sa kome sa naraw naarək, ʒu̍u̍ nare sa kome sa naraw gba naarə, ʒùu̍ nare sa kome sa naraw gba naarə, ʒùu̍ nare ʒùu̍ taa, ʒùu̍, ʒùu̍ gbanaarə, ʒùu̍ ʒùu̍ nare, sa kome sa mal. ʒùu̍ nare sa kome sa ete, ʒùu̍ nare sa kome sa gbanarə, ʒùu̍ nare sa kome sa gbanarə, ʒùu̍ nare sa kome sa narək, ʒùu̍ nare sa kome sa gbasamay, ʒùu̍ nare sa kome sa gba sa may, ʒùu̍ nare sa kome sa naraw taaru, ʒùu̍ nare sa kome sa naraw naarə, ʒu̍ù nare sa dwi dəl. <hesitation> ʒùu̍ sa taare, ʒiu mal sa narək, ʒùu̍ mal sa gbanaarə, ʒùu̍ mal sa gbasa may, ʒùu̍ mal sa naraw taanu, ʒùu̍ mal sa naraw naarək, ʒùu̍ mal sa kome.